Ny vonikazo fantatro an, <hesitation> telomiova, raozy an, margerity an, <hesitation> tolipa, <hesitation> ny voan-tsilo, ny tsipolitra koa misy voankazony an. <hesitation> Izay angamba.